Paishet na chame miising ko kapatishet, eng' kapatishet, akole pandek, akole marakweek, akolee matundeek, ak akeer tuka, akeere ingokaik, akeere neko, ak akeere kiplengok, ko eng' kopotishonii anyun akol eng' ng'akool pandeek anyoru a- in kimyet keaam kimyet ak keaalde pandek kenyoru la rapishek ap lakok ap sukul ak kenyoru cha kalakchine lakook ingoroik akenyoru chepo cheki che- che- cheki che kipoisheen eng' amitwogik ak ak chepo iin che kialdai, ko eng' komastaap tuka kora anyoru anyoru een ngatateek ap tuka ak aaldai kora tuka, anyoru rapishek ataretee la- lakook ap sukul eng'- eng'- ra eng' fiis akatoretee kora eng' a- amitwogik aak ngoroiik, ko ngakool kora marakweek konyor lakook amitwogiik che uu marakweek, ko kokimekitu poorwek amu eng' marakwek kenyoru tukun che uu protein ko toreti eng komastaap <hesitation> lakweet ko- kro ko- ko- ko testai komiee, ko eng' ingokaik kora kotareteech eng' mayaik, keaame, ngap keeny pendo ingokiet ko tukuuk che rahisi kosiir ye katakiale pendo, aya nepo aeng' eng' ingokaik kotareteech kora amu kinyoru <hesitation> amitw iin inyoruu iin- inyoruu iin ngatateek kwai kekolse kora koek koeek iin- koe koeek iin fatalaisa chekwai che pa iin chepa che- chekitareteen kuu iin ko iin kapatishet ku marakweek, kekole kuu ingwek, kekole ang'ot <hesitation> keturek kwaik kekole ang'ot pandek, ingwek, lokoeek, kotesetai ko- koneersoot tukuk chook akomakipaishe rapishek che chaang ke- ale- iin ke alee fatalaisa amu chotok ko raisi, nepo <hesitation> ng'epe ng'uni king kimostaap neko kora kokoneech ngatateek ako koneech rapishek ako konech ang'ot pendo kora, ko eng' kapatishoni kora ko muuch kekool ak ko kole kora ingweek ko ng'akool ingweek anyoru fitamin chepo la iin keaam ng'uni ak lokoeek chu keakenyoru fitamin ko tareteech eng' kirindaet ap myanwogiik che uu kochee, che uu. <hesitation> che uu iin eng' komostaap iin kocheek koma na kon ko kirindoi <hesitation> amu tinyei fitamins che kile fitamin sii, ko nguno ko kararan amu achame <hesitation> ngepe komastap komastap kapatishet ke- ke- ke- kechapei iin ke- ke kenyoru tukuuk tukul amitwogik tukul che makatiin eng' poorto, ngo kawe komostaap <hesitation> komostaap iin kipleng'ok kora a- akere kiplengok anyoru kora iin peekwai, kepoisheen ke kepitee mbareet kopeel iin tumndo, itchekenyoru ng'atateek kwai kendeati kelyeek ap kelyeek ap pandeek kora ak kendei chepo kitunguik ak ingweek ak matundeek ang'ot petushek alak kindei kipsyongiik, konersoot komie kapsa ako- akotae koek ko- ko- ko konyalilitu ako- ko koiyee che chaang kapisa, sasa kikotoreto <hesitation> kapatishoni anee amu mapaisheen rapishek che chaang <hesitation> aaleen <hesitation> pospet anan fatalaisa, apaishen che pa kiakiik amu raisi chotok kinyoruu konyoruu. <hesitation> ng'atateek kwai ko ka kotareteech eng oindo amu kororon kapisa, kepoisheen ang'ot eng'- eng'- eng'- kasiishek chapo <hesitation> bayogas, kotareteech amu muuch ke- kenyooru ang'ot sitimeet, kenyoru chekakipaishe ang'ot ilale masinwek komakeetilatii ketiik, kenyoru iin komaketile ketiik kepaishe iin kwenik, sasa kikotareto ukulima ini anee miising amu ng'ap atau apaishee <hesitation> aaee paishonitok pa ukulima ko kyanyoru parateet ne oo kapisa.